என்னைப் பொறுத்தவரை, ஒரு மாற்றம் மற்றும் உற்சாகமான ஆண்டாக உணர்கிறது. ஆப்பிள் வாட்ச் அலைகளை உருவாக்குவது மற்றும் ஸ்டார் வார்ஸ் தி ஃபோர்ஸ் அவேக்கன்ஸ் மற்றும் ஆதிக்கம் செலுத்தும் உரையாடல்கள் போன்ற பாப் கலாச்சார தருணங்களுடன் தொழில்நுட்பம் வேகமாக முன்னேறிய காலம் அது. உலகளவில், இது வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பாரிஸ் காலநிலை ஒப்பந்தம் மற்றும் அமெரிக்காவில் ஓரினச்சேர்க்கை திருமணத்தை சட்டப்பூர்வமாக்கியது, ஆனால் நிதானமான அகதிகள் நெருக்கடியுடன் முன்னேற்றம் மற்றும் சவால்களின் ஆண்டாக இருந்தது.